काली मिर्ची पीस काने जो मशीन रेवे तो मैं काली मिर्च कशा पीशा वह तो ऊके कान्हे सबसे पहले तो काली मिर्च हैं बढ़िया से साफ कर लो और सुखा लो। इसका एका वजह से कहीं होवे है कि वह एक तो एकदम कड़क हो जाओ तुम्हें। एकदम बढ़िया सेक पीसा वे अब सुकाबा के बाद में सबसे पहले तो मशीन में स्विच बोर्ड में लगाकर। मशीन में यानि की मिक्सी में पटक दो काली मिर्यान है अब पटक के बाद में डक्कन लगा लो और ऊके ऊपर हाथ रख लो जिसे वही ढकन बायर नी हिट जा। अब जैसे अपने मशीन चाला चालू करेंगे तो उनके मशीन के के भीतरे कहीं। है कि तेज़दार अड़ा बलेड लागे रेवे अब जैसे ही मशीन चालू करा तो तेज़दार अड़ा बलेड चल्दी-चल्दी गुम है। जैसे वो जल्द जल्दी गुमे तो वो में जो काली मिर्च रहेवे वो छोटा-छोटा टुकडा में तूटती जाओगे तूटती जाओगे तूटती जाओगे इस वजह से वो बहुत जादा बारक हो जाओगे और ऐसे ही वो काली मिर्च पीसा जावे।